Hindäle sääntsit tunnõliid ehitävit eläjit ma nii pall'o ei tiiäq. A näütüses urgõ ehitävät peris pall'oq eläjäq, nigu näütüses rebäseq vai jäneseq. Nimäq eläsegiq maa all.